Izy kà bôkà aminakà zen̈y, zah tsy mampiasa sa- sasie àby io bôkà eo na mampiasa tsy ariarian̈a erakan̈y tan̈àna jiàby. Avô koa zen̈y miezaka koa zen̈y zah tsy man̈arinary fako intsaka eky zah koa fa bôkà mivanga raha in̈y tsy ariariana karà io fo zen̈y i raha avy nisy sakafo in̈y fa atao amy ny tan̈y tokon̈y misy izy. Avô sakafo koa zen̈y tsy ariariana fahatan̈y fo fa mila asiana plasen̈any fo koa, kôa fa tsy lan̈y na kôa fa robaka.